No ohatsy hoe naratsy tamy gny mesa zany na tamy gny lamy ohatsy na voakasikin-draha hanao zany da misy lio mijotso kelikely. Ah gny fomba fanaova anazy aloha zany, no zaho manoka, da nonoko gny tagna igny na gny partie misy maratsy kely igny zany mba hialan'ny gny lio malaky da zay.